<laughs> <hesitation> mi wona suka haa ngeen- haa timmoode ngeendam, walla mi wona mawɗo haa timmoode ngeendam am. Sukaaku naa a y'ii, e ɗum weli, ammaa sukaaku naa a yi'i, ɗum welaa, ngam Allah fiiji ɗuuɗɗi a anndaaɗi. <noise> Ndikka mo wona dow mawɗo on, haala <hesitation> donngal non, hannde mi ywanee nga'al, jaango mi rootira-ngal, e ko nanndi non, walaa ko saɗata. Accu sukaaku ɗumɗon.